Ngënko mëndee wí, ngënko ngí mëmee ngí <hesitation> nebuŋ koŋëseyir ngul bañaan mëëndee ngël ngënţeendu uforësa ţí ulef. Á njí ţí uwínjí manjá uyámat wí. Uyámat uncí kandee wul, cíţ ngënú bëliyëng, <hesitation> mënká bí këndee bí wël. Te uyámat kak, <hesitation> uncí yëlan kankoŋëseyir bañaan, uyámat uwaráţ kandeena mul bërëm mak. Mëndee mul ná bërëm akëmaŋ kepíinţ umënţ wun apursir pëfíiŋu pasëk uyafant ajá udíit waw. Uyámat ayëlan pënţeend ñaan uforësa dí ulef. Mënjeenj mí kanţeend ñaan uforësa dí ulef. <hesitation> mëmpoom, ileegum yi kanţeend ñaan uforësa dí ulef. <hesitation> uncí mënjeej mënláaj mëncëf <hesitation> këpooñ mël kanţú dí kakas kënţú usúkar kandáan kanţeend ñaan uforësa. Pëwáaj pí kak, awará ţí ulef ñaan <hesitation> uncí këndee pul kanţeend ñaan uforësa ní pënyës ulef sirëtú mënkëmbëran pël ná mëláaj. Mënjá këwín bañaan mënjá pulúk, ţí ekip pund undëjá bënjá pulúk. wí mund já ndënroo pëwáaj ná <hesitation> mënláaj kënkëmbëran yoo. Ţeendëna itereeŋ kar ñaan dí kankas, këntúuyi kay, këntúuyi <hesitation> pëbidoŋ kar ñaan fuk kar ñaan fuk umënţ wun cúun peen unţeend und uforësa dí untereeŋ, unţeend und uforësa dí untereeŋ waw. Und purir kalook mak dí untereeŋ uwët uncar kalabaţa. Kon nak pëndee pëwáaj ná mënláaj awará mak ţí ulef ñaan. Uncína kandee wul kay kawëlu pëyës. Kon ñaan nanyës wí, ñaan nanyës wí ajároon këndoo wul ngëloŋ.